Sikei, pongua, potol, puat, palpalima, limalesikei, limalengua, limaleiat, limaletul, sangauli. Sangauli na sikei, sangauli na pongua, sangauli na potol, sangauli na puat, sangauli na palpalima, sangauli na limale sikei, sangauli na lima lengua, sangauli na lima letul, sangauli na lima le iat, pongua na sangauli. Pongua na sangauli na sikei, pongua na sangauli na pongua, pongua na sangauli na potol, pongua na sangauli na puat, pongua na sangauli na palpalima, pongua na sangauli na lima le sikei, pongua na sangauli na lima le iat, pongua na sangauli na lima le tul, pongua na sangauli na lima le iat, potol a sangauli. Potol a sangauli na sikei, potol a sangauli na pongua, potol a sangauli na potol, potol a sangauli na puat, potol a sangauli na palpalima, potol a sangauli na lima le sikei, potol a sangauli na lima lengua, potol a sangauli na lima le tul, potol a sangauli na lima le iat, puat a sangauli. Puat a sangauli na sikei, puat a sangauli na pongua, puat a sangauli na potol, puat a sangauli na puat, puat a sangauli na palpalima Puat a sangauli na lima le sikei, puat a sangauli na lima le iat, puat a sangauli na lima le tul, puat a sangauli na lima legua, palpalima na sangauli. Palpalima na sangauli na sikei, palpalima na sangauli na pongua, palpalima na sangauli na potol, palpalima na sangauli na puat, palpalima na sangauli na palpalima, palpalima na sangauli na lima le sikei, pal <hesitation> palima na sangauli na lima lengua, palpalima na sangauli na lima le tul, palpalima na sangauli na lima le iat, lima le sikei a sangauli. Lima le sikei a sangauli na sikei, lima <hesitation> le sikei a sangauli na pongua, limale sikei a sangauli na potol, lima le sikei a sangauli na puat, lima le sikei a sangauli na palpalima, lima le sikei a sangauli na lima le sikei, lima le sikei a sangauli na limalengua, lima le sikei a sangauli na lima le tul <hesitation> lima lengua na sangauli na lima le iat, lima lengua na sangauli. Lima lengua na sangauli na sikei, limalengua na sangauli na pongua, limalengua na sangauli na potol, Lima lengua na sangauli na puat, lima lengua na sangauli na palpalima, lima lengua na sangauli na lima le sikei. lima lengua na sangauli na lima lengua, lima lengua na sangauli na lima le tul, lima lengua na sangauli na lima le iat, lima le tul na sangauli. Lima le tul a sangauli na sikei, lima le tul a sangauli na lima lengua, <hesitation> lima lengua na sangauli na lima le puat, lima lengua na sangauli. na palpalima, lima lengua na sangauli na lima le sikei, lima lengua na sangauli na lima le iat, lima lengua na sangauli na limaletul, lima lengua na sangauli na limale iat, lima letul a sangauli. Lima letul a sangauli na sikei, lima letul a sangauli na pongua, lima le tul a sangauli na potol, lima letul a sangauli na puat, lima letul a sangauli na palpalima, lima letul a sangauli na lima le sikei, lima letul a sangauli na lima letul, Lima letul a sangauli na lima le iat, lima le tul a sangauli na lima lengua, lima lengua na sangauli na sikei, lima lengua na sangauli na pongua, lima letul a sangauli na <hesitation> potol, lima le tul a sangauli na puat, lima letul a sangauli na palpalima, lima lengua na sangauli na lima le sikei, lima lengua na sangauli na lima lengua, lima le <hesitation> tul a sangauli na palpalima, lima le tul a sangauli na lima le sikei, lima letul a sangauli na lima le Ngua, lima letul a sangauli na lima letul, lima letul a sangauli na lima le iat, lima le iat a sangauli. Lima le iat a sangauli na sikei, limale iat a sangauli na pongua, lima le iat a sangauli na potol, lima le iat a sangauli na puat, lima le iat a sangauli na palpalima, lima le iat na sangauli na lima le sikei, lima le iat a sangauli na lima lengua, lima le iat a sangauli na lima le tul, lima le tul a sangauli na lima le tul, lima le iat a sangauli na lima le iat, sikei a sangauli.